De paling ca'u dingaha de <noise> ake <hesitation> cumi ake kusi <hesitation> ma wawara ara <hesitation> aka moti keni <noise> cinca <hesitation> ncihi ncao ese rasa ka na nceras pala ara jawa ke na nggali bau kombi loa kain nggali kombi do'o lao motin deni <noise> <hesitation> ca'u kaik ngaha ede re bau kombi maci kadori kain kombi sumi ede ni keu rau re na caru maci kadorihi na tumi kai tumi kacaru ja kai samba de <hesitation> keu ede re ba sakali de <noise> saking ne'e ku ngaha de de ngupa reror si ara <hesitation> jawa ke ke pahup ra nggonggi di ngupa de stenga made depar warar ngoam lenga infomasi de wara ruan do moti ka <noise> edepra lao kai do moti ni lao lenga re lao tolu lao ngupa kai di ngaham nggonggi deni <noise> laok do moti de na waram ndede pahu deni <noise> cuma waura mburu sih nggahi dou ese rasa ka waum mburu mburu de kabun <hesitation> ndende ngge'e deni de maloak kabune waun ntuki ne'e de <hesitation> de harusa <hesitation> weha edem mka bune ku de made made ntuki da ntuki ne'e dede pa taho japo ngahama mbai ra ma mburu ede depan da made da ntuki ne'e ni edepa pa weli ede sodi kaip ra co'in de De sabua de nggahi mu lima mpuru ku pala nahe ndadi koro kai kere wuru ake ni pahupra nggali na de nggali auja <hesitation> de weli kair ede re kai weki tolu de weli kaira saratu ede ni dua mbua ja dula ede re nggahi mu <noise> de kabune ku warasa mburun de li'i kanari ja kai dungga ni paidar wou ngoru na nggori ede nggahimu ncango kacaru poda ngahi mu ncango ka caru <noise> waupa ncango de nggahimo pala rasan de wati wati maci na ma wati maci sih bune se rasa landa cu'u ro mene ro bune tando uma re <hesitation> bandi kaisa ra landa cu'u mene ede coin dua mpuru lao ke dei limpuru na do'o ku <noise> de bandi kai <hesitation> bandi wali kaisa weli sa kawarung aka warung ka skali ngaha de nggahi mu na lao pidumpuru waru mpuru kusi na cau romon caru se nuntu sa pala <hesitation> piti ede re nggahi mu stenga madek waur di ngupa ni bes co'i bawam dawara wau ke